Ye, agnisan'ny tsara kokoa ny fitsaboagna ankehitriny izay moderne, ampiasain'ny teknika vaovao mba afahagna hoe <hesitation> hatagna ny fiara- hatagna ny olona araiky, de afahany miasa hampandroso ny fiarahamonigny misy azy. Zany hoe zegny, agnisany mampatagna ôlo ny fitsaboagna vaovao nentin'ny <hesitation> teknika vazaha mba afahagna mampandroso ny fiarahamonigny misy antsika.